So mi yiɗi me yahhdu wonde leydi, mi teffai visa ngam mi yahha wala ko jinniyan e tadeɓe maɓɓe, ɓe laggoita yam.